Wen xukee xtiq yolb'ej <hesitation> ri jnik'ri taq kb'anik ri xk'oo ri kostumbre cha kb'i'xik e kb'nik ri nima q'iij re ri xk'o suuk'laj qoom i ri b'iix neem kb'anik <hesitation> kb'ixik chu ri la qoom k'eq taq suuk'tz'lom laj taq qoom re ri xk'oo yo kinyolb'ej ri jnik' taq ki' k'osb'ik taq ri jnik'ri xk'oken ri yaa cuarenta, sesenta kjnob' no'j ya wuwe ajwi' ya yaax mix mix <hesitation> eek chri tiempo ajwi'p-iil i ke wnaq ajwi' ki'b'inikm a mxeek ptiemp p-iil che rmal mxeek ptiemp p-iil kum yach ajwi' b'ixneem ri alo'm ya are'ch kb'i'xik ajwi' ri la mom qatz utz chik re ri jnik'ri xk'oo k'o ri ki'xojwik kchop riq q'aab' i zapatead chare' ri ri ri xjoow ri' kb'anik ri xk'oo no'j ya wu we ajwi' qachech k'ri chik ajwi' ya tzoqtlik chik kuj xojwiik aleey b'eer kepli pir yolb'al moos regueton cha'arech k'ri'chik jab'taq kb'anla'xik yach ke ajk'lob'ajwi' yach ke'alo'm ajwi' hasta k'ok chjun kpixkin ke ri'wre' arech wu wee qach kinyolb'ej wu wu wu wu qyolb'aal qtinmit. Nim kb'ixik ataq kuj eek e taq nima tinmit xeljuyub' o paxil pb'aar xaq wa'chi' wa'nodiiy wnaq ki'b'nik ixajwa'chi' iwa ixajwa'chi' no'j ri wa'inpetnaq te eee <hesitation> tla'sipakapense kujcha' aa i cheri' ri ryolb'al sipakapense nu'j k'olik ryolb'al aa no'j che rb'i'chi' wu wee kujchab'lo kepli wuwee aa sab'er xaq kuj ka'ya'n chukaaj nkare' uj ajwre' k'chi' ek'taq kb'ixik no'j ix aj wa'chi' no'jriwa npetik tetla' pur q'ab'tinmit b'aar tla'sipakapense a no'j che rb'i'chi' wu wee chib'iij ink'i chemo kib'iij chu wu wee a no'j rii xtib'itaaj poq a chekirchkuj k'wa' a noj ri ri <hesitation> wnaq tjin ktz'omwook pur yolb'al moos tjin kirb'iij wi' chqe che kirchkuj ajwi' aa wa' wu poq wuwee kchuknik xkib'eek ploq'weem xtin lq'u'l jun jun jun <hesitation> saq rwooch xtin lq'ul ri ixim neri' xtin lq'ulneri' rwoy q'axb'al tziij a cha nim la li kb'i'xik li xk'o i ek' re ri xk'oo kb'i'xik ix aj wa'chi' inpetnaq wa ptinmit taal uj ajwa'chi' ptinmit aa no'j ajwi'chuwu alo'm ajwi' jnik'wu ojk'olik ajwi' i ya mxb'anchik ajwi' suuk chik ajwi' ya kepli kb'i'xik modernización cha'chik ajwi' jujun pantaloom chke ajk'lob' k'okchke ajk'lob' jujuntaq pixkin aleey b'eer ki'b'inik no'j qalk're xk'oo. Ya ajwi'taq ku'lik jnik wu nima q'iij por ejemplo wu rnimaq'iij qtinmit wu we a la xaq juntaq b'eer kb'anla' ek're ri xk'oo qoom chare' qe'xuuk' taqej qoom kb'anik erili xuqkela' le wa'chi'pch'ob'alneem xuke xaqi' kujb'ixnik cha' qeqchi' kujb'ixnik qal ya ajwi' qal taq kpetik ajwi' taq nodiiy chik ajwi' xuqatz aleeey ki'tonik naaj kitonik i xuq kee ri xk'o ri xk'oo re ri xk'oo naad wa'chi' xtb'an jun nimaq'iij naad qachee qya'nkweet chriij naad ya ajwi'nodiiy chik ajwi' nodiiy chik ajwi'kb'anchik hasta ya xtiq ka'jqaj chikajwi' chjaay k'olik ri jun kb'ixik ajwi' pu ryolb'al moos fasebook pur yolb'al moos tla' xtiq ka'jqaj chik ajwi' i nim ka'xtiq ka'jok chik ajwi' chet jin kirb'an ri wnaq che ril ri n'oj ri' qautz tambien kun rii xtiq ya'taaj kweent chetjin ktijnik wnaq che b'eer nim ek're ri xk'oo qak'reri' cha'ajwi' nim nim <hesitation> mxi mxi mxi msuk'b'a riib'tieemp msuk'b'a' riib' tyeemp o mxeek tieemp p-iil kum nodiiy ki' b'inik la'mxeek tiemp pi iil no'j xuj ylow qqe ruk'jun jun <hesitation> ne tatyoox chermal mxeek wu tieemp pi iil a xb'iij wnaq chi' mxeek tiempo pi iil kum re ri xk'oo naad q'axb'al tziij kun chemo xtinya'ken chemo xtaa wnaq wa'chi'k'o wi' a xtin b'iij chre'. No'j wu we ajwi' qal xaq xtinchpuul wu q'axb'al wu q'axb'al tziij rii xtinme i mi kincha'mpoom rii'mi tulik cha're wu q'axb'al tziik k'eeb' kirb'iij chi chi <hesitation> cha'lo chi utz i chu qa utz chu utz chu jun che mityab'er qaaj rii mitiq b'i'tajpoom che qa utz a no'j la mitinka'yij b'oos ja'wi'taaj k'onere kmik kb'anik ruk'wu awb'al are'k'wa jnik' taq tziij kb'i'xik chu ri tiempo modernizado cha'pur yolb'al moos o sea ke ya mxeek ri tiempo p-iil kuj cha'b'elo'mxeek ri tiempo pi iil porke para chu nk'ej chik ke ke <hesitation> ween qe chqe qa utz buen.